مشروبي المفضل هو الشاي بالنعناع وطريقة تحضيره بغلي الميه واجيب الكوبايه واحط فيها الشاي وبحط فيها ورق النعناع وبصب الميه المغليه علي الشاي بالنعناع وبسيبه فتره متقلش عن عشر دقايق وبعد كدا بشيل ورق النعناع وأقلب الشاي وأشربه